Mbae ñamoamaja pipe vaera jaeko oimeko jokuareroaiño jaema jokuapeko opaete mbae reta oñemoamaja jaema ipiu kaviko oyapo kua eh oñeñoamaja pipeva, jokua reroaiño kua oyeapo oyeapovaera jukurai jokuape